איז עס מעגליך צו זייין אינגאנצן אמת'דיג אייביג? <hesitation> ניין, אויסער א מענטש איז באמת, באמת אויסגעארבעט אפשר, אפשר יא. אבער ס'איז ממש נישט מעגליך.